Ny fahafantarako anazy zany da mahafatatry tompony ny ombivavy sy osivavy, de ny fomba fanehoam-pitiavan-dreo zany, mety oe rehefa avy e tompony da magnaraky anazy izy, zay tany ombany, de zeigny fahafantarako anazy.